Ny aretina tena mpahazo ny alika an, indrindra aty Madagasikara aloha no tena fahitako, izaho tsinona miompy alika an, dia ny Parvovirose. Iny tena vetivety kely dia <hesitation> > mifindra na alika vita vakisiny ary. Dia ankoatra izay an dia ny aretin-koditra, mety hoe raha raha tsy madio tsara ilay toerana misy an’ilay alika dia vetivety kely izy dia lasa <hesitation> > m-miteraka aretina ho an’ny hodiny an. Dia ny alika vavy indray an, <hesitation> > raha ohatra izy ka tsy vita <hesitation> > tsy vita stérilisation dia vetivety kely koa izy dia mitera- mahazo cancer, homamiadan’ny tranonjaza.